Ngiwe kundia tanga kolia wana wakomalifu kangawaya tufanye kashere tukure tuwari tungaalike majirani vakowa kufui kufui vawaini basdei ya kwaya shika taria wakaya kuzaliwa ngei ngara mwaka uwingi